allir læknar Reykjalundar nema þrír hafa sagt upp störfum samningur við Sjúkratryggingar rennur út um áramót stjórnendur og heilbrigðisyfirvöld vilja ekki tjá sig um stöðuna alltaf verður að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi en ekki þeirra sem sækjast eftir því að verða fósturforeldrar segir félagsmálaráðherra farið verði yfir regluverkið aldrei hafa fleiri nauðganir verið tilkynntar til lögreglu

en í fyrra þegar þær voru tvö hundruð sextíu og þremur á landinu öllu sé miðað við fólksfjölda eru langflestar nauðganir framdar í umdæmi lögreglunnar í Vestmannaeyjum það má segja að Brexit sé rétt að byrja þegar Bretar ganga loks úr Evrópusambandinu segir sendiherra Íslands í London Bretar gengu ekki úr e s b í dag líkt og forsætisráðherrann hafði lofað

er runnin upp og þá njóta sín allir sem hafa gaman af því að hræða aðra og verða pínulítið hræddir eins og í

gott kvöld allir læknar á Reykjalundi að þremur undanskildum hafa sagt upp störfum tveggja milljarða samningur við Sjúkratryggingar gæti verið í uppnámi stjórn SÍBS sem rekur Reykjalund tilkynnti breytt skipurit staðarins í ágúst og réði stuttu síðar í lok ágúst sagði yfirlæknir upp og lætur hún af störfum fyrsta desember um mánuði síðar rak stjórnin forstjóra Reykjalundar og síðan framkvæmdastjóra lækninga þá hófst holskefla uppsagna lækna á stofnuninni um miðjan október var Herdís

skipuð tímabundið forstjóri Reykjalundar og Ólafur Þór Ævarsson ráðinn framkvæmdastjóri lækninga undanfarnar tvær vikur hafa tíu læknar til viðbótar annaðhvort sagt upp störfum ákveðið að snúa ekki

úr leyfi eða kosið að framlengja ekki ráðningu flestar uppsagnirnar taka gildi fyrsta febrúar læknaráð Reykjalundar sendi ályktun til heilbrigðisyfirvalda á mánudag þar sem segir að það sé útilokað að halda uppi starfseminni án aðkomu lækna sem hafi viðeigandi sérfræðiþekkingu og uppsagnir annarra fagstétta séu yfirvofandi þá er það einróma álit læknaráðs Reykjalundar að stjórn Reykjalundar láti þegar af störfum ásamt þeim

sem hún hefur skipað það er augljóst að

á Reykjalundi er ekki

embætti landlæknis og Sjúkratryggingar Íslands báðu

til loka dags á morgun til að svara hver er þá staða Reykjalundar gagnvart Sjúkratryggingum Íslands Reykjalundur

með þjónustusamning við Sjúkratryggingar

tveimur milljörðum á ári

ekki gott allir þessir læknar sem hafa sagt upp eru þeir eru flestir

mörg orð um hversu erfiðlega hefur gengið að manna stöður

viðbrögð stjórnar Reykjalundar og heilbrigðisyfirvalda koma með tillögur að úrbótum og

að fara yfir svörin frá Reykjalundi og Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra vildi

þannig að það er afskaplega fátt um svör félagsmálaráðherra segir að ávallt verði að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi þegar því er valið fósturforeldri meta þurfi hverju sinni hvort mikið hreyfihamlað fólk sé fært um að taka að sér barn ráðherra hyggst fara yfir það hvort breyta þurfi reglum Freyja Haraldsdóttir vann í gær mál í Hæstarétti gegn Barnaverndarstofu dómstóllinn úrskurðaði að Barnaverndarstofu hefði verið óheimilt að synja Freyju um leyfi til að gerast fósturforeldri áður en hún hafði

sótt námskeið fyrir fósturforeldra sem jafnframt er matsferli dómstóllinn tók enga afstöðu til þess hvort Freyja ætti rétt á að gerast fósturforeldri heldur aðeins að ekki hafi mátt afgreiða umsókn hennar áður en hún sótti námskeiðið hver eru þín viðbrögð við þessum dómi Hæstaréttar í gær það sem við auðvitað tökum til okkar þarna er að Hæstiréttur kemur inn á það að einhver atriði í reglugerðinni kunna að að vera óskýr einkum og í sér í lagi það sem lýtur að

hvaða verklag sé viðhaft þegar verið er að meta hæfi umsækjendanna í dómnum kemur fram að í reglugerðinni komi ekki fram á hvaða tímapunkti í ferlinu hugsanlegt fósturforeldri eigi að sækja námskeið á vegum Barnaverndarstofu í dómi Hæstaréttar kemur fram að Barnaverndarstofa synjaði

beiðni Freyju um að verða fósturforeldri í nóvember tvö þúsund og fimmtán á þeim grundvelli að hún fullnægði ekki kröfum um líkamlegt heilbrigði samkvæmt sjöttu grein reglugerðarinnar sem segir að fósturforeldri verði að búa við góða almenna heilsu þar sem Freyja glímdi við ýmis heilsufarsvandamál auk þess sem hún þyrfti aðstoð við flestar athafnir daglegs lífs veruleg hreyfihömlun er meðal þess sem er tilgreint þannig gæti

hún ekki sinnt grunnþörfum barns né veitt því líkamlega snertingu án aðstoðar

verið að útiloka einhvern hóp fatlaðs fólks sem foreldra það er auðvitað þannig að þetta verða alltaf

matskennd ákvæði börnin sem um ræðir eru jafnfjölbreytt og þau eru mörg og þetta verður

alltaf að einhverju leyti matskennt og það er alltaf verkefni þeirra sem vinna með þetta að horfa á þetta út frá hagsmunum barns hverju sinni en ekki út frá umsækjendunum sjálfum ráðherra segist ekki geta lagt mat á einstaka umsækjendur um að verða fósturforeldri í dag hefðu Bretar átt að ganga úr Evrópusambandinu á því verður þó einhver bið en nú eru Bretar í óðaönn að undirbúa nýboðaðar þingkosningar sendiherra Íslands segir að Brexit sé í raun rétt að hefjast þegar Bretar ganga úr sambandinu ekki gengu Bretar úr Evrópusambandinu tuttugasta og níunda mars

heldur ekki í dag þrítugasta og fyrsta október þess í stað hefur Boris Johnson forsætisráðherra boðað til kosninga

en leysa kosningar Brexit vandann verða línurnar eitthvað skýrari og hvað með þá sem eru andsnúnir útgöngu líkt og margir Skotar eru eru að ganga úr Evrópusambandinu en líka úr Evrópska efnahagssvæðinu og það varðar hagsmuni Íslendinga það á eftir að taka langan tíma að

sem slíkri hins vegar á eftir að semja um framtíðina hvað tekur við þegar biðtímanum lýkur og

er yfirstaðin það er viðamikil og flókin vinna og mun taka mikinn tíma þannig að það mætti halda því fram að Brexit sé rétt að hefjast við sjálfa

Evrópusambandið hefur beðið Breta að nota tímann vel en íslensk stjórnvöld hafa líka undirbúið sig vel ekki síst þegar horft er til

og við höfum gert samninga sem tryggja okkar hagsmuni ef til dæmis

ef svo ólíklega vildi til að Bretar gengju út án samnings Bretar kunni ekki að mótmæla snúi mótmælum alltaf upp í

en andi svífur líka yfir vötnunum en að baki kosningum blasir

og áður hvenær og hvernig ætla Bretar að skilja við Evrópusambandið þingmanna í fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í dag ályktun um næstu skref í rannsókn á meintum ályktunin var samþykkt með tvö hundruð þrjátíu og tveimur atkvæðum gegn hundrað níutíu og sex allir repúblikanar í fulltrúadeildinni og tveir demókratar greiddu atkvæði gegn ályktuninni í henni er kveðið á um næstu skref í rannsókninni og rétt lögmanna Trumps til að leggja gögn fyrir rannsóknarnefndir þingsins en repúblikanar eru ósáttir við þá leynd sem hvílir yfir rannsókninni Trump kallar rannsóknina mestu nornaveiðar í sögu Bandaríkjanna hann segir

fjarstæðu að samtal við

bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur birt nokkur myndskeið af því þegar bandarískir hermenn réðust gegn stofnanda og leiðtoga Íslamska ríkisins á laugardagskvöld eitt þeirra sýnir sérsveitarmenn Bandaríkjahers ráðast að húsi Abu

héraði í Sýrlandi skömmu áður en hann sprengdi sig í loft upp í göngum skammt frá liðsmenn Baghdadis skutu á þyrlur Bandaríkjahers sem var svarað með skothríð úr lofti en ekki er vitað um mannfall meðal liðsmanna

jafnað við jörðu liðsmenn Íslamska ríkisins staðfestu síðdegis að Baghdadi væri látinn og hótuðu að hefna leiðtogans tvö hundruð sextíu og þrjár

voru tilkynntar til lögreglu í fyrra og fjölgaði tilkynningum um tuttugu prósent frá árinu áður langflestar nauðganir eru tilkynntar í umdæmi lögreglunnar í Vestmannaeyjum miðað við höfðatölu embætti ríkislögreglustjóra birtir ár hvert samantekt á öllum skráðum afbrotum sem framin eru á landinu og flokkar eftir umdæmum og brotaflokkum um fimm hundruð og fimmtíu kynferðisbrot voru skráð hjá lögreglunni á landinu öllu í fyrra nær helmingurinn nauðganir aldrei hafa fleiri nauðganir verið tilkynntar til lögreglu en árið tvö þúsund og átján þegar þær voru tvö hundruð sextíu og þrjú talsins þeim fjölgar um fimmtíu frá árinu á undan þegar þær voru tvö hundruð og þrettán en til samanburðar voru níutíu nauðganir tilkynntar til lögreglu tvö þúsund og tíu eðli málsins samkvæmt eru langflestar nauðganir framdar á höfuðborgarsvæðinu lögreglan í umdæminu skráði hundrað áttatíu og ein nauðgun í fyrra

fjörutíu tvö þúsund og sautján en sjötíu og eitt árið tvö þúsund og fjórtán litlar breytingar eru í fjölda tilkynninga í flestum öðrum umdæmum síðustu ár að Vestmannaeyjum undanskildum tvö þúsund og fjórtán voru tvær nauðganir tilkynntar svo sex síðan fimm tvö þúsund og sautján voru þær tíu og í fyrra voru þær átta tuttugu og þrjár nauðganir voru tilkynntar á Suðurlandi tvö þúsund og átján tuttugu og ein á Norðurlandi eystra fimmtán á Suðurnesjum það ár voru fæstar nauðganir skráðar á Austurlandi Norðurlandi vestra Vestfjörðum og Vesturlandi þrjár til fjórar í hverju umdæmi starfsmenn ríkislögreglustjóra reikna líka út fjölda brota á hverja tíu þúsund íbúa í lögregluumdæmunum níu sem sagt hversu algeng þau eru miðað við höfðatölu

öðruvísi út

berast fréttir af kynferðisbrotum

þjóðhátíð í Vestmannaeyjum það er tekið fram í skýringum með gögnunum að þegar tölur um brot á íbúa í litlum umdæmum eru háar í samanburði við önnur stærri

geti það skýrst af miklum fjölda fólks sem kemur saman í lítil sveitarfélög á hinar ýmsu samkomur tvö þúsund og átján voru hlutfallslega langflestar nauðganir tilkynntar í Vestmannaeyjum eða tæpar nítján á hverja

tíu þúsund íbúa næst kemur Suðurland með rúmlega níu skráðar nauðganir á íbúa hlutfallslega eru fæstar nauðganir tilkynntar á Vesturlandi eða rúmlega tvær miðað við höfðatölu þær voru átta á höfuðborgarsvæðinu minnst sjötíu og fjögur létu lífið í miklum eldsvoða um borð í

Pakistan í morgun lestin var komin tæplega hálfa leið frá í Suður Pakistan til þegar eldurinn kom upp talið er að hann hafi kviknað út frá gaskúti sem farþegar notuðu til að hita sér morgunmat en ferðin tekur rúman sólarhring tugir slösuðust flestir þegar þeir reyndu að stökkva úr brennandi vögnunum mannskæð lestarslys eru nokkuð algeng í Pakistan

í landinu í rúman áratug

sölu um allt land um helgina þetta er í fjórtánda sinn sem þessi fjáröflun fer fram í ár er lögð sérstök áhersla á dróna við leit og björgun og þessar myndir eru frá björgunarsveitum og sýna hvernig hitamyndavél á dróna virkar við leit að fólki söfnuninni var hrint formlega af stað í dag og fyrirmynd sýndi listir sínar þegar við fljúgum drónanum fáum við betri yfirsýn yfir sjáum þá svæði sem við ættum að leita betur eða þurfum jafnvel ekki að leita þetta er frábær viðbót við leitartæknina drónar eru orðnir mikilvægt hjálpartæki við bæði leit og björgun í okkar starfi af hverju er

þakklát fyrir allan þann stuðning sem þjóðin sýnir okkur

er gengin í garð með tilheyrandi Kristín Sigurðardóttir fréttamaður er á hrekkjavöku einhvers staðar í Árbænum held ég þótt við sjáum hana ekki Kristín ertu þarna sjáum hana ekki Kristín ertu þarna þú var ógeðslega skemmtilegt brá ógeðslega mikið stressandi en samt spennandi

alltaf jafn scary

deyja úr stressi en þetta var ótrúlega gaman og maður er mjög feginn að komast í gegn

hérna hér ég varla sé þig hérna ert þú búinn að vera safna öllu þessu dóti hérna já í fjögur fimm ár það finnst öllum mjög

gaman að fara í gegnum svona draugahús ég veit ekki hvað er hún alltaf svona

gott að orna sér

við ætlum að fjalla um kulnun sem hefur

þá að veðri það lægir í kvöld og nótt og rofar allvíða til og frystir á morgun en kaldi eða strekkingur syðst á landinu þurrt og víða bjart veður vestan til en skýjað og þurrt að mestu austan til hiti rétt yfir frostmarki að deginum en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

Guðjón Þórðarson leitar nú að nýju starfi eftir að hafa hætt sem þjálfari

segir stöðu sína breytta í dag og p s g og Breiðablik eigast nú við í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í París Breiðablik þarf að vinna upp fjögurra marka tap

allir læknar Reykjalundar nema þrír hafa sagt upp störfum samningur við Sjúkratryggingar rennur út um áramót stjórnendur og heilbrigðisyfirvöld vilja ekki tjá sig um

stöðuna alltaf verður að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi en ekki þeirra sem sækjast eftir því að verða fósturforeldrar segir félagsmálaráðherra farið verði yfir regluverkið aldrei hafa fleiri nauðganir verið tilkynntar til lögreglu en í fyrra þegar þær voru tvö hundruð sextíu og þremur á landinu öllu sé miðað við fólksfjölda eru langflestar nauðganir framdar í umdæmi lögreglunnar í Vestmannaeyjum það má segja að Brexit sé rétt að byrja þegar Bretar ganga loks úr Evrópusambandinu segir sendiherra Íslands í London Bretar gengu ekki úr e s b í dag líkt og forsætisráðherrann hafði lofað